E woodi tuttuwa e woodi siila, e woodi jigawa, e woodi gertogal, e woodi gerlal, e woodi jaawngal, e woodi nyaalal, e woodi kumpit e woodi poolel.